آنپڑو ٹاپک سے ماناں پتنگ ماتھے، پتنگ امیں چم چم اڈاڑاں؟ ٹھیک سے، پتنگ کیوے حساب سیں ٹھرائیو زائیشے؟ پتنگ ہیکے کاگڑ سیں ٹھرائیجشے، ہیک کٹنگ تھئیشے کاگڑ شیں پول ماناں بانس سیں ٹھرائیسیں کٹنگ تھیل آئیسے پسے ٹھرائیجسے حیدرٓباد میں، تو فرسٹ آف آل تو چتی ہنڑائیساں۔ پتنگ ماناں ائنی ویلو نتھی انڈیا میں انی ویلیو سے، گھراں ری چھتاں متھے اڈائے شگو تا پر احتیاط سیں۔ کافی مسئلا مسائل آوی سیں پتنگ رے باراں ماں ماناں ایک تو آپاں ناں احتیاث کرنڑو پڑشے، احتیاچ ایک موٹی چیز اے، ٹھیک اے، اگر احتیاط نیں کرشاں تو آئے دن واردات تھیتی رہاشیں، مانجھو تھیو اینے اندر کیمیکل زام شے، امیں شروع شروع میہں شونق گھنڑو ہتو، امی سورا سورا لگڑا لینڑ زاتا شونق ہتو ہیک لگڑاں رو، لگڑ لے آوی آپس میں ماناں لڑاوتا، ماناں ٹسل تھیتی، لگڑ لڑائے زے ری بھی کٹے گئی ای ہارے گیو ایوے حساب سیں ماناں بیزی ایک لگڑ ناں لاتا زام ہوتیں، ہیک کٹے لاتو تو بیزی، پینچ لڑاوتا پینچ لڑاوے ماناں پانجو ہیک شونق ہتو، شونق پورہ کرے ماناں ٹیم ٹیبل، لگڑ کٹاوتا تو چیڑے جام دوڑاوتا۔